Gne karaza dite fantatro koa, ao gne dite veromagnitry, da misy e dite ravi- ravimboafosy reny, misy gne dite sakarivo, misy gne dite cola, da misy avao koa e dite taf regny.